هسه انا من كنتو زغيغي احب زهرة التوليب خاصةً هاي الحمغا يعني معف يمكن هذا الشي جاني من الأفلام الكارتون لان كنتو احبم بيها يطلون بيها زهرة وكذا اي وكنتو اغشعا بالمول من كنا نفتل ونغوح كانت كثيغ تعجبني ولي حد الآن تعجبني <hesitation> اي بس